Nyamdu mabbe beldum masin, ha nder nyamdu mabbe don, couscous be harira Himbe wuro mai yidi nyamdu mai masin kanjum on nyamdu mabbe himbe wuro mai pat yidi nyamdu mai bedo defa nyama. maube be bikkoi pat do nyama dum.